مهرباني ماته د زړونو نرموالی او د نورو خیال ساتل راپه یادوي. زه پکې هغه عمل وینم چې له زړه راټوکېږي. مهرباني کوچنۍ خو اغېزمنه ده. یوه مهربانه وینا کولای شي ورځ بدله کړي. مهرباني د انسان ښکلی بوی لري. کله چې مهرباني وي، ټکرونه کمیږي. زه باور لرم چې مهرباني نړۍ ته رڼا ورخبښي.